نفضل تكون عندي المؤونة ديال البيتزا لانها تنشبع وعلى الاقل فيها اشكال كثيرة وكيكون فيها الفواكه ديال البحر وكيكون فيها بعض الخضر فغادي تكون صحية اكثر من الايسكريم